Jngu, yu, nii, nu, n'on, jon, yathu, jni, naa, the, thejngu, theyu, ch'e, thjon, thjon'on, thjon jngu, thjon yu, thjon nii, thjon nu, kan, kanjngu, kan yu, kan nii, kan nu, kan'on, kan jngu, kan yathu, kan jni, kan naa, kanthe, kanthe jngu, kanthe yu, kan ch'e, kanthjon, kanthjon jngu, kanthjon yu, kanthjon nii, kanthjon nu, kanthjon n'on, yankangu, yankangu jngu, yankangu yu, yaankangu nii, yaankangu nu, yaakangu n'on, yakangu the, yaakangu nii kan. <hesitation> ni kangu nu yakan perdón yakangu jngu, ya kangu yu, ya kangu nii, yakangu nu, ya kangu n'on, ya kangu jon, ya kangu yatu, ya kangu jni, thu xroye, ya kaguan the, ya kangu the jngu, ya kangu the yu, ya kangu ch'e, ya kangu thjon, ya kangu thjo'on, ya kangu thjon nii, thjon jngu, yakaguan thjon yu, ya kangu thjon nii, ya kangu thjon nu, nii kan, nii kaguan jngu, ni kaguan yu, nii kaguan ni, nii kaguan nu, nii kaguan n'on, nii kaguan jon, nii kaguan yatu, nii kaguan jni, nii kanguan naa, nii kangu the <hesitation> luego e naon ka the haber hay nii kangu the jngu, ni kan the yu, nikau chjee nikau thjon ni, nikangu thjo'on, nikan gu thjon jngu, nii kaon thjon yu, nii kaon thjo'on nii, nikao thjon nu, nukan. Nukago jngu, nukago yu, nukago ni, nukago nu, nukago n'on, nukago jon, nukago yatu, nukago jni, nukago na, nukago the, nukago the jngu, nukago the yu, nukago ch'e, nukago tjon, nukago thon 'on, nukago thoni, tho jngu, nukago thon yu, nukago thon nu, jngu xru'ie, ese xi' jngu xru'ie, yu xru'ie, ni xru'ie, nu xru'ie, n'on xru'ie, jon xru'ie, yatu xru'ie, jni xru'ie, na xru'ie, the xru'ie, ya thitja jngu jino, jngu jino, yu jino, ni jino, nu jino, 'on jino, jon jino, yatu jino, jni jino, na jino, the jino, ya thitja jngu xru'ie jino, cien mil.